Mizaha filma mampimoehy ty tiako noho ilay filma mampalahelo regny. Za bokany ko mizaha ilay mampalahelo, draikindraiky zaho mbô tomany miaraka amin-jare koa. Zare kofa tomany, tomany koa zaho. Dia aleoko zegny mizaha filma mampimoehy zagny ty tiako. Amin'igny zaho karaha falifaly fôgna fa tsy malahelo zagny.